Ole kichotoi chaik, ang ilali maati, kaap kaalal maati icheng sapuriet ipiipu sapuriet ironchi peek, ipiman peek, iteschi peek irongchi peek sapueriet. Inde inde inde inde maat konaa lalang'itu icheng chego iipu machaniki irongchi chego, inde machaniki akilal. Yachamukan iteschi inde sikaruk konende sikaruki konach nekap kakoo chamukan ii ichuchuch maat koruryo ichege. Icheng kichungit iipu kipiriket, ana ko thermos flask. Ichukchukanchi kipiriket korok, ironchi thernos flask, ikeri arok ing'eetiin icheng kombeet, i i ip mesa ipirong'uu chaik. Akie chaik.